Ñy raha nisy aminy ñy tantarany Iran: ñy fanjakà Perisia noho ñy firoborobony fanjakà asa fa vita, taminy ñy taonjato faha enina ambiny folo, Isa ismaely voalohane nananga ñy fanjaka asa fa vita, <shushes> nahavy any Perisia ho raiky aminy ñy fanjakà bevata indrindra aminy ñy faritsy, <shushes> fanjakaeo nañampy taminy ñy fañamafisa ñy fivavaa isia slame ho fivavaha ofisialy tao Perisia.